bon alors ça dépend <hesitation> on dit qu'en France c'est plutôt compliqué de démarrer une entreprise, mais <hesitation> au final avec <hesitation> avec l'éducation des des des gens qu'on qu'on peut embaucher et ben c'est pas si mal puis <hesitation> au final il y a pas mal d'aides <hesitation> aux entreprises surtout dans les temps présents. On a beau dire que la France <hesitation> c'est un pays qui taxe au final <hesitation> c'est aussi un pays qui aide les entrepreneurs dans certains cas.

je lis beaucoup

<hesitation> Je conduis la voiture <hesitation> de l'auto-école. C'est une voiture <hesitation> manuelle.

Pas vraiment, je lis parfois le soir...

<hesitation> ca a souvent été une souffrance au lycée, donc <hesitation> j'essaye de me réconcilier avec le sport, oui c'est long.

foudroyant ....

Alors, moi j'aime bien les tagliatelles avec du pesto. C'est facile, il faut juste faire bouillir de l'eau, mettre les pâtes dedans; et je fais cuire un petit steak hâché avec du sel et du poivre à côté.

<hesitation> Acheter plus souvent des fruits et des légumes frais, et en manger plus régulièrement.

j,etais au parc avec un ancien copain m'a embrassé

violeur

d'accord mais faites vite j'ai très très mal